لو يمديني إني أكون رياضي مره مشهور او موسيقار مره مشهور لا اظن اني افضل اني اكون رياضي مرة مشهور. الحين الفترة ذي الناس تحب اكثر الناس الرياضيين غير كذا الواحد راح يكون جسمه مرة مرة كويس. صحياً بدنياً جنسياً كل شي. ام تخيل إنك بمجرد بس موسيقار تغني وخلاص لكن بالرياضي اظن انه افضل